Lo que kauk lanu'u de pu ntsa'aung pues rapu es jay peuk pu l'ejep kara es n'ia mbeje de kuba'auma kutsiñma l'uju de let y rapu re es l'ey tienday mataung jay peuk pu l'eje mataung de kjuin tons rapu kua lataung y latsajau jay jay lanaung ndajap con ngumje lakuang o con ma'ey y la'ey jay latsajau a si no mas lanaung con mjiung ngujue la'ey lakal y otro kara maiñ lanu'u rapu que es matu'u jay kunjua rapu cuando rama bumjey pu let pus es ngum'au mayo rama limi rapu ntsa'aung y tos rapu maiñ manaung pero rapu pu ribiajang nipep em se jay rik'ia nip mbanjay pu kara se l'ey se n'iat l'ey kunjia pu let se de kuts'iñma jay lu'uey y rapu maiñ kua laju lanaung ngumje o ndajap lanaung a si no mas con nguljus y con ngujue kua lakal la'ey lanaung o a si ndajap mañ kua lanaung lem mgajaik matsa'au.